थाईलैंड म भी हमर कोई पहुच नही हवे। लेकिन ए पता है कि वहा सफेद हाथी मिलथे। अउ बहुत सुंदर जगह हवे। बाकी कोनो दिक्कत नही हवे। जावा घूम के आवा अच्छा देश हवे। अउ बहुत सुंदर हवे।